Ma ni laku ka pala ki char ti ɗi ti ya bara mwa kwa, di nan than ana ya bara ki la makka, mi la makka, shan suti hara kalkalwa ya ƙiɗari ka hyel thaku yafetira, kamyar ga natu hyel thaku naga iko ta ga la makka, to tak ku relaga, amma tsu ɗiya su kwama ganana thadar ma ga laɓela ka la makka thadar na vir vira, ma gana thadarni akwa ɗuta, gama ganana hela, helani a vir vira, ma ganana hara su daɓaga ka hyel, ti hyel ƙakanya ta gala makka ka si, sai alheri tu gana hara, ka su tu gana hara na ɗamƙani, to ƙamande a jaktala ga kamyar a la makka ngani di na ƙacƙacha, anta ma ga mwari ga ka hyel thaburkur de kwa nja ngawa shan su niganita ƙa manɗe jika tani ndana mwa ka wutani to ga wutari. Ma ga mwa tsuwa sutu ƙamanɗe jikatani ga ɗi wuta wa, ga ƙakar nga ga nala karnga amsa sutu ga ta nala kar nga, kam yar dama ma sutu nga wuta ƙachi ƙachiri tu san ƙa chanta ma sutu ga wuta ka diɗe to gan diɓaranta, kamyar tadi naga su ka ɗiɗewa tadi naga suna diɓardi ɓarawa, ƙachi ƙachiri, chaw, ma gan diɓeranta ga ma gar namta tsuwa ga, kamyar ana ƙasa nga da tsuwa ya kwa kwa ɗiya ri, ka ga tharra, ka ga ni iko sinakani sai gana nghwa alheri tana tha ta bwa han, ƙyata tana thatu bwa han, sulakani sai gawa ndalaka anta ƙata ri kata nala ga, sulakani, sutu hyel ƙa tau kwa ngaga ndi pwa nga kamargaranga aka tari kata na ga, mataƙa na ga ka ta betu dak ɗufu ta ɗi san sakata ta na ga wa, sutu hyel pala tsu wa nbwa nga kwa wa ndana hir a a bara kata suni ka ta chau ta nga ka suni To ƙamanɗe aɗi pala nu bwa nga ade kwa sun wa, to tan nzi ƙatari ka ta na gawa, har da nze nda mamaki, sunilakutu dabwa giri kwa, wane akwa hala nda kazi amma wul dabwa da ka wane tadi hara la ga wa, to ndani ƙamande ƙakurtaka thata akwa dabwa jiri. Sun tadi ta tsukta na la gawa, ana tsuwa di inni mi kurta ka mwa kwa ka si tsuwa ya kwaɗi di inhabuja, abar abuja, ya bara ki mur ki wuta luktu akwa kira katha ki wutu dini luktu akwa, kira kur ta ki fisatha ki wutu luktu dini kwa ima tsuwa ki yanga ki ɓalkuchar, ki ƙara lada lukatau ti wutu dini kwa. Kano da pala kano ni gwa sulaka kwa, lumbatu laka ade ta kar, lumbatu laka ade hyi, to ana ya bara ki mwari, ta lambatu ana yakwa bara ki nuta lambatu na kir ki nuta, mi ƙaka, ini yaɗi taba la kano na wa. Ya sid lakur kano wa, ki nuti ki nuti mi si tsuwa ƙi ƙil hwato nɗa, ƙi kil fwata nɗa, kan lail shaguri aɗa tsuwa kan kitcha, ki si ki ntchnga la mji, ki figilta ki kumshi kamnya nzi ima yakwa mwa, yakwa mwa ntsiwa a jaktali ilimi kamnya yatsi ka mdi tsuwa ana jakala mdi ilimi ti wala gana sidi suwa migir ri hankala nga ko gari hti nɗa harari nga kit ko kit ta suna nɗaku akwa kuta garini. Dina suɗu tsuwa, adilaka nda na pda garkida, garkida garkida to ya bara ƙila garkida ki wuti haku ti ndini akwa kamnya da pila garkida ni ndina pwa ngwa, to ya bara ki mwa ki wuti dina garkida ni, ya bara ki mwa ki wuti na garkidan kam nya garkidani dina pwa yaɗi taba mwawa ya sidi bwati garkidan ma akwa wa.